فطور الصباح يبدا ماذا بي هكا قهيوا, <hesitation> كاب كورواسون, كيم فامي شوجو, طرف غلة حسب الفصل, إحنا توا على سبيل المثال في الخريف, طرف رمان الصباح ممحلاه, <hesitation> غلة الفصل معناها, ديجلا, اللي هوا.